لو بإمكاني أن انا اتغدي مع شخصيه مشهوره كنت هختار وليم شكسبير عشان نقعد نتعشي كدا انا وهو ونقعد يكلمني عن الشعر بتاعه وعن فتره لما كان بيمثل ويحكيلي لأن انا دايما بحب دايما اي حاجه بيكتبها وليم شكسبير ف كنت دايما هيبقي مبسوطة اوي وانا قاعده بتعشي معاه